Pos tentava de hazel cosas que las pressonas tuvieran polo craru que los perrus no son escapás. Movel cosas i poné-las arreglu una lógica umana, un ponel. Me figuru qu'alguién tendriá l'acuerdu de ponel-mi un tecrau conas tecras grandis pa yo conas patas poel escrevil. I si no pacencia i desfrutal un ratu de sel perru que tamién s'está mu bien sin hazel ná, pos velaí, huendu un perru.